eldgos í Gvatemala hefur orðið fjölda manns að bana hundruð slösuðust í hamförunum og óttast er að fleiri finnist látnir fjölmenni leitar að fólki sem er saknað meirihlutaviðræður í Reykjavík ganga mjög vel að sögn oddvita flokkanna Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir að einhver oddvitanna fjögurra verði borgarstjóri sjávarútvegsráðherra segir að veiðigjöld séu of há miðað við framlegð í útgerðinni fyrir átta mánuðum

sagði forsætisráðherra hins vegar að unnt væri að hækka veiðigjöld án þess að það bitnaði á útgerðinni landlæknir ætlar að láta meta þörfina fyrir taugalækna og aðgengi að þeim áður en hann tjáir sig frekar um úrskurð

aðild að rammasamning

í Fossvogsskóla í Reykjavík lærðu stærðfræði í dag með því að spila tölvuleikinn Minecraft krakkarnir sögðust læra dálítið á þessu og þótti leikurinn skemmtilegri en bækurnar

hefur verið lýst yfir í Gvatemala en að minnsta kosti þrjátíu og þrír eru látnir og þrjú hundruð slasaðir eftir sprengingu í eldfjallinu

talið er að hamfarirnar hafi bein eða óbein áhrif á allt að einum komma sjö milljónir manna óttast er að eldgosið hafi orðið mun fleiri að bana mikil leit stendur yfir að fólki sem enn er saknað hætta þurfti leit við myrkur í

í gær aðstæður er sagðar erfiðar og hættulegar en snemma í morgun hófst leit að nýju hundruð lögregluþjóna hermanna og

grjóti gasi og ösku í rúmar sextán klukkustundir kolsvartri ösku hefur rignt yfir stórt svæði og miklar sprengingar og

sem er blanda af gasi og ösku flæddi á ógnarhraða eftir jörðinni kveikti í húsum og varð fólki að bana

að bana fjallið er um fjörutíu kílómetra suðvestur af höfuðborginni Gvatemalaborg og er eitt virkasta eldfjall Mið Ameríku fjölda fólks hefur verið gert að yfirgefa heimili sín á stórum svæðum alþjóðaflugvellinum við

lokað íbúar í Gvatemalaborg og nokkrum öðrum héruðum hafa verið hvattir til að setja upp

þetta er sprengigos fyrst og fremst laust efni sem síðan

í loftið og það verða sprengingar í fjallinu

gasi og lofti og og gosefnum niður hlíðar fjallsins og leitar niður í gil

niður á flatlendi og þar var þessi bær

sem sem fór alveg á kaf í þetta

íslensk eldfjöll eru

þekktari af öðru

þar má sjá merki um svona

Vinstri grænna og Viðreisnar telja að viðræður um myndun meirihluta í Reykjavík muni skila árangri það verði

með nýja ásýnd og ný mál viðræður Samfylkingarinnar Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna um myndun nýs meirihluta í Reykjavík hófust að nýju í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti í morgun eftir hlé um helgina oddvitarnir voru ánægðir að fundi loknum en velferðar og skólamál voru til umræðu í dag þetta voru stórir málaflokkar sem við vorum að fara yfir og gengur bara mjög vel mér finnst ganga vel við erum að ræða það sem sameinar okkur og við láta málefnin ráða för verður af þessum meirihluta já ég er bjartsýn á að þetta náist en við erum auðvitað ekki búin það er bara meira

sem sameinar okkur heldur en heldur en hitt og á þeim grunni erum við að vinna hver verður næsti borgarstjóri ég veit það ekki

engar kröfur um neitt slíkt við fórum ekki af stað með það

Viðreisn að gera kröfu um utanaðkomandi borgarstjóra

nei það hefur ekkert verið rætt málefnin stýra okkar eru innansleikjurnar heldurðu að Dagur verði áfram ég veit það ekki viðreisn fór óbundin inn í þessar samræður það það sögðum við

byrjun og það segjum við enn hvað þýðir óbundin

en eitthvert ykkar fjögurra mjög líklega já af því að við gerðum ekki kröfu um utanaðkomandi þetta verður nýr meirihluti með nýja ásýnd og ný mál sem við setjum á dagskrá

að unnt væri að hækka veiðigjöld án þess að það bitnaði á útgerðinni

án þess að það bitnaði á útgerðinni

á milli þessara sjónarmiða sem þarna takast óhjákvæmilega á en það sjá allir að til lengri tíma ber engin atvinnugrein sem er úr öllu hófi eins og veiðigjöldin eru akkúrat í dag finnst þér óhófleg ég veit ekki hvort maður á að taka þannig til orða hvort þau séu óhófleg það veltur á því

við hvern þú talar hverju sinni ég get hins vegar alveg fullkomlega fallist á þau sjónarmið sem halda því fram að

séu of há miðað við þá framlegð sem í útgerðinni er já og miðað við þann tilkostnað sem ríkið hefur af eftirliti með auðlindinni þá erum við alveg örugglega að taka gjöld sem eru vel fyrir þeim kostnaði sem ríkissjóður hefur já almennar stjórnmálaumræður verða á Alþingi í kvöld svokallaður eldhúsdagur til marks um styttist í að fundum Alþingis verði frestað Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi það er ekki ólíklegt að lækkun veiðigjalda beri á góma í kvöld

fyrir að við þurfum að bæta

í höndum forystumanna flokka og flokka og það voru þar sem var farið yfir stöðuna

ég geri bara ráð fyrir því

að þau samtöl haldi áfram

landlæknir ætlar að láta gera úttekt á þörf fyrir taugalækna og aðgengi að þeim áður en hún tjáir sig um úrskurð velferðarráðuneytisins sjúkratryggingar

taugalækni um aðild að rammasamningi sérfræðinga og velferðarráðuneytið staðfesti þá niðurstöðu anna Björnsdóttir taugalæknir tilkynnti Sjúkratryggingum

Íslands að hún hygðist hefja störf sem taugalæknir á stofu eftir að hún lýkur sérfræðinámi sínu í Bandaríkjunum sjúkratryggingar synjuðu henni um aðild að rammasamningi sérfræðinga í takt við stefnumótun velferðarráðuneytisins ráðuneytið staðfesti þá niðurstöðu í úrskurði vegna stjórnsýslukæru Önnu hún stefnir eftir sem áður að því að opna stofu á Íslandi að óbreyttu þurfa

hennar að borga fjórfalt meira en ella landlæknir hefur áhyggjur af hag sjúklinganna en okkur finnst okkur vanta betri upplýsingar þannig að það sem embættið hyggst gera það er að gera úttekt á aðgengi að taugalæknum og landlæknir vill meta þörfina áður en hann tjáir sig um hvort

sé næg eða ekki skoða á biðtíma bæði á göngudeild á Landspítala og einnig hjá sjálfstætt starfandi taugalæknum einnig verður rætt við bæði sjúklinga og lækna sérðu einhverjar leiðir út úr þessu aðrar en þessa setja betri stefnu um heilbrigðiskerfið og ákveða

hver gerir hvað og hvar það verði verkefni næstu mánaða en hvað á úttektin að taka langan tíma við reiknum með að byrja í næstu viku og síðan er auðvitað alltaf erfitt þegar komið er svona aðeins inn í sumarið þannig að kannski þrjár vikur eða svo mótmælin mótmælin eru þau fjölmennustu í Jórdaníu í langan tíma og ætlunin er halda þeim áfram uns stefnu í efnahagsmálum verður breytt það er ekki oft sem tíðindi sem þessi berast frá Jórdaníu einu stöðugasta ríki Mið Austurlanda talið er að konungur hafi þrýst á forsætisráðherrann hani Al Mulki að segja af sér til þess að lægja öldurnar hann hefur aðeins gegnt embættinu í um tvö ár hann fékk það verkefni að bæta efnahagsástandið í Jórdaníu sem hefur verið erfitt um þó nokkurt skeið ríkið hefur þurft að treysta að miklu leyti á aðstoð frá útlöndum árið tvö þúsund og sextán fékk Jórdanía lán frá

upp á jafnvirði rúmra sjötíu og sex komma sex milljarða króna til þriggja ára til þess að standa straum af afborgunum gripu stjórnvöld til aðgerða ítrekaðar verðlagshækkanir á nauðsynjavörum og skattahækkanir urðu til þess að almenningur fékk sig fullsaddan á ástandinu þúsundir flykktust út á götur og kröfðust breytinga konungurinn hefur beðið

sitjandi menntamálaráðherra að mynda nýja ríkisstjórn

hafa lýst því yfir að mótmælum verði haldið áfram þrátt fyrir afsögn forsætisráðherrans um umfangsmiklar breytingar á stjórnkerfinu og stjórnsýslunni Hrafnhildur Arnardóttir sem er einnig þekkt undir listamannsnafninu

á næsta ári hún ætlar að taka hljómsveitina HAM með sér til Feneyja kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar bárust sautján tillögur að sýningum sem gætu farið fyrir Íslands hönd á þessa virtustu

svo fór að Hrafnhildur Arnardóttir sem er einnig fyrir valinu ég er óskaplega glöð með þetta þetta er eins og að komast á

og íslenski skálinn vekur alltaf athygli og ég ætla ekkert að hafa það öðruvísi Hrafnhildur er búsett í New York og hefur á undanförnum fimmtán árum kannað notkun og táknrænt eðli

verkið sem hún ætlar að sýna er stór og víðtæk innsetning sem reynir á öll skynfærin

þannig að fólk kemur inn í skálann sem er töluvert stór og sérð aldrei bygginguna innan frá þú verður þú verður umlukinn hári þetta verður svona dropasteinshellir úr hári Hrafnhildur hefur fengið hljómsveitina ham til þess að semja tónverk fyrir innsetninguna sem verður spilað stöðugt

stórar sýningar eða að klára verk

þá set ég ham á og fæ kraftinn til þess að klára þetta dagurinn hófst með óvenjulegum hætti í fimmta bekk Fossvogsskóla í Reykjavík í morgun í stað hefðbundinnar stærðfræðikennslu nemendur tölvuleik verið er að kynna leikinn í skólum til að kanna hvort hægt sé að nota hann

en þú ert í skólanum af hverju ertu þá að spila Minecraft við erum að gera tíðasta gildi með

að skjóta fimm örvum og búa til vegg úr litum og

að gá hvaða litur fékk mest Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra kom í kennslustundina til að kynna sér hvernig kennslan færi fram

vonast til að tölvuleikurinn nýtist sem kennslutæki í framtíðinni er þetta eitthvað öðruvísi en að vera í venjulegum stærðfræðitíma já mjög mikið hvernig þá núna erum við í finnst þér þetta betra eða verra betra en hvernig fyndist nemendunum að leikurinn yrði notaður sem kennslutæki í skólanum ég er búin að fá alveg nokkuð gott í prófum

þetta muni hjálpa mér alveg frekar mikið

mér finnst það bara fínt sko þá þarf maður ekki alveg að læra jafn mikið eða þetta er svona aðeins skemmtilegra en heldur þú að þú lærir jafn mikið af þessu og að reikna dæmi í bók já já eftir ómælda veðurblíðu í Eyjafirði undanfarna daga eru bændur byrjaðir bændur byrjaðir að slá tún á bæjunum Hvammi og teigi voru slegin í dag þau fyrstu í sveitinni þó að þetta þyki í fyrra fallinu hófst sláttur í lok maí í fyrra

bændur komast í vorverkin á Suðurlandi hafa bændur enn ekki getað borið á tún vegna bleytu enda hefur aldrei rignt meira í maímánuði á Suðurlandi en í ár hiti náði tuttugu stigum

í dag og naut sólar víða um land á morgun er spáð svipuðu veðri en

í Gvatemala hefur orðið fjölda manns að bana hundruð slösuðust í hamförunum og óttast er að fleiri finnist látnir fjölmenni leitar leitar að fólki sem er saknað meirihlutaviðræður í Reykjavík ganga mjög vel að sögn oddvita flokkanna Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir að einhver oddvitanna fjögurra verði borgarstjóri sjávarútvegsráðherra segir að veiðigjöld séu of há miðað við framlegð í útgerðinni fyrir átta mánuðum sagði forsætisráðherra hins vegar að unnt væri að